Si, nu-u propi bin e a m'pias propi nué e pensu chë sarìu propi rüserìu propi a nué ënt üna tempesta, ëntà mach fe atensiun a le unde pi aute e a pa finì suta e a pe bevi l'eva d'la mar